Xe nak zi ma' jwa'n gabmena, nryo remen nryo lozomen ma re ma' nakap nak re ma' narax nak per por narax nak ma' <hesitation> nn- mm- nde ma'-ma' teyia ma' bent ma' per nzo za zy lugar ndomen nawue mbes ma' ze nak nare par kuen chana ndyakna <hesitation> ee benta ma' uu narita chan re ma' ya tyz jwa'n fuerta ke ma' zyn re yal re yal re yal re yal kues ma' mbay ze nema' nax yizla masta nlynuma' men ta ganma' yek yoba tyob ma' ta ganma' lo leba tyob ma' kues ma', per che ndyaga lomen jwa'naza per lo par lo men na ze nzo za ndyakna nawue mbes ma' nawue jwa'n roten nzon zi yezrea ndan thi ranch ndan thi fuerz nda nyexa kuan taga nlya na ndyen ma' ma'ba ndyena yal nawue nchol ma' nawue mbes ma' mawue xe nak mbeda nenak naba le ma' kues re re palad ro koxa re palad nawue anta naxex mbes ma', ma' le ma' na nzodey izyo ndybe na nchon ta men ma' ze nzo thi chu mbaka zi cho xaga thi ma'na. A nu ma' nkenu ma' jwa'n palad mbes ma' nkenu ma' palad nkete ma' zene men ma' nkete tyaza, xenak re mbeza re mbeda xe nak re mbeda xe nak re pur ma' yal pur ma' mbes yal re ma'ya ze, tanak a ma' ndole- ndole mxi thina nu taja nke te per pur mandad ndye ma' mbez re gox za ze tagan ma' mer gajmen yek lizmen ndetez ma' xaja ndyez ndeyab ndyez nke nima' per ze lazna ze nima' na xya ma'yna xee ndab ma' xis yoba mbay na mbes ma' per pur ma' nto ned men ma'ya za, mbay ma'ya ze liga njwi'numen ma'za or njwi'numen ma'za mbay na or nne ndyen men mbes ma' nawue mbes ma' per zi thi pa tija ndo ma' kues ma' ze nawue mbesma' per ze ndya ma' lis men zya nde numa' jwa'na naraxza, zya ndyanuma' yati ndyanuma' nya jwi'n nke jwi' lud mbes re men gox lo men nea thi jwa'n tyak la thi jwa'n jwi' ze mbexa ma' royo' xis jwa'na ndekemen za xis jwa'na ndo jwi'men ze xomod ndagamen tolamen tud bid men le or ya or toden mena ma' nkete ma' na akta ma' gabmena a benta por nke.